Kwan a ebɛfa do anoa emo nye dɛ, ibedzi kan no, ebɛpɛ wo emo, gya, nsu na nkyen. Edze kyɛnsee a edze bͻnoa no dze si gya do a na edze nsu egu mu. Dodow a ͻwͻ dɛ ͻnye emo no kͻ no, nna edze egu kyɛnsee no mu. Na afei, iwie a na edze nkyen egu nsu no mu, nna atweͻn ma nsu no ehur kakra. Edze nkyen no bi ka w'ano na oye a na ahohor emo no ho na ehue egu mu. Etweͻn <hesitation> sema eduonu, na asoɛ.